انا اللغة الاصلية لاجدادي هي اللغة الفرنسية كانو يتدحدتو اللغة الفرنسية ومبعد يعني جينا لهنا وين رانا ساكنين درك وولينا نهدرو العربية لكن اناياواصول اجدادي كامل بكل بكل يتحدتو الفرنسية لانهم كانو عايشين في فرانسى كانو عايشينوفي مكان اسمو مونبوليي في فرنسى ومبعد جاو للجزائر واسسو عايلة وهبطنا نعيشو في الصحرى والحمد لله لاباس بينا وراه عاجبنا الحال هنا وهدي هي تحيا بلادنا